دراسة التاريخ مهمة جداً لأنها تعطيك فهم عميق عن كيفية تشكيل الحضارات والأحداث التي أثرت على العالم، التاريخ يعلمك على الأخطاء والنجاحات يساعدك تجنب تكرارها، كمان بتعرف عن الثقافات المختلفة وتاريخ شعوبها وهذا يوسع مداركك ويعطيك منظور أوسع عن الحياة وعن الثقافات للعوالم والشعوب.